ثلاثة، اربعة عشر، اثنين، ثلاثة عشر، واحد، احدى عشر،. تسعة، عشرة، اربعة، ستة، ثمانية، سبعة، خمسة، اثنى عشر، خمسة عشر.